Letra bëhet me fibra druri. Druri shndërrohet në një masë dhe mëshkonjet me ujë. Kjo masë më pas shtypet në një fletë të hollë, thahet dhe ngjeshet për të marrë një fletë letre. Procesi i shndërron fibrat e drurit në një material të hollë dhe të lehtë që mund të përdoret për të shkruar ose printuar.